La kú tá’ mý’ juýn jy mý kuýý ÿÿ’ éé’ juýn, éé’ jy tonúú, éé’ jy ta é náá’ xá kää <hesitation> kää uɇ, kää dse só dse ¿ló uɇ, ejö éé’ mý’.